Ar naka na kanan akanan kana ladika pabona dzeicho pues nat na bin chon dolo ba sedcho nawa loi dia jiana lo det nun kara kara chilanite de beo diciembre xixo loi chiral nin kara ki niño dios lo di loi roon xna' diika' kara abona no se <hesitation> wa llulasna aka na o sea le kanan onandu kalebi le abi yidna waka na gon mala gontele du lei wone ne na mieti na kax kaxi ne la na ta max nada na mi llent no wa nadika ka wite chedalra dios ra onxalni nio